Pues nchiwa salsa macha, o nchiwa nekan tliwatza n xitomatl, nikasarowa iwa chile verde, o si amo iswatomatl iwa chilwaki, nkasarowa nkontlali, iwa salsa verde igual nono. Ntlalilia xitomatl verde, iwa chile verde, iwa sekitzi kulantoh, iwa pus para kimaka sabor ntlalia se kachitoh de ajo. <noise> Bueno salsa verde nposonia. Puro chile cera a veces tiktliwatza iwan tikopiliah limonex, o si amo neka tikpikarowa wan tik tlaliliah rábano iwa limón iwa sekitzin cebolla para kimaka sabor. <noise>